تعلم يا صاحبي النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا هذه يكون أفضل شيء على الإطلاق، أما جربت ذالك النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا ستجد الصحة كلها عندك والبركة والخير كله في ذالك.